Sarə ɓə tə iyentə hiɗə sarə ɓə tə iyentə kpe sarə ɓə tə iyentə mwakɨn sarə bə tə iyentə fwat asrə ɓə tə iyentə tɨt sarə bə tə iyentə twukoltaka fərə piyatə sarə iyentə twukolukp fərə hiwtə bətɨ likɨtɨ likɨtə hiɗ likɨtɨ kpe likɨtɨ mwa kan likɨtɨ fwat likɨti tɨf likɨtɨ luakoltaka likɨtɨ tatukolukpe likɨti fwat-fwat likɨtɨ dobiɗə likɨtɨ bəw likɨtə bəw a mbiɗi hiɗə likɨtɨ bəw ambiɗi kpe